والله في المجابلة ممكن أجول أني سعيد اليوم بمجابلتكم، وأشكر الفرص، أني متحمس للعمل في هذه الشركة لأني مؤمن برؤيتها وجيمتها، عندي خبرة وايد في المجال، ودوم الساعات تطوير من نفسي، أحب العمل الجماعي ،وأشعر إني أستطيع المساهمة بشكل إيجابي في الفريج.